لو اخترنا حاجتين بس من الوكل كله بقيت حياتي هيكون السمك والمكرونة بالبانية السمك عشان مفيد والمكرونة اكلة خفيفة ولذيذة وبتكسر الروتين دول اكتر اكلتين انا بحبهم وهختارهم يعني ان هم يكملوا معي بقية حياتي.